Kataj 'ngo si nihia' ra ngwii kini'hiaj nej niin' 'ngo sí tuku lutaj nej 'ngo nej sí ra'anj nej, kwenta kini'biaj nej ni ba taaj ni abi nej ba'anj nej kan' kwenta man si kini'hiaj nej tooj, ta ba sí tuku nej taj ba 'ngo si nakaj sí tuku toj nej ni narij sun nej 'ngo sí riñan kwenta namin ra'a sij 'ngo rasun ki'hiaj kanan nej sij, ataj nej kwenta be'e be'e che tuku nej sij nej kuenta tuku rruhua nej sij nej ba taaj nej sij ba taaj ni ba 'ngo heabi chuhua chiñán únj nan, si min tuku si mekuj ataj sij arán sij riñan sij ni aché sij 'ngo ke riki chuman', ni ra'anj ra'anj sij baj sij ni nihia' ra ngwii kini'hiaj nej ta nej, ba 'ngo heabi ran'anj nej sij 'hiaj sij ki'ñanj nan ataj nej sij ni ba'anj nej sij ra'anj nej sij nihia' ruhua nej et kini'hiaj nej et ta, bé ta min 'hiaj nej sij chuhua chuman' nan ni bé sí tuku luta nej sí ra'anj nej ngwii ra'anj nej, ni'hiaj nej bé ta min nihia' ruhua nej et kini'hiaj nej et ruhua chuman' nan.